ब्रेक ने तो कही चे भाई साइकल ना गाड़ी में तो कसों काम करेज की आपन ब्रेक लगावाँ जो का अंदर। तो अपन कही एक खटको मतला अपन नो को दबावाँज। तो वो कही चे उनना टायरा ने जो रहेज टायर नको रोखी देज नकही चे ब्रेक दू प्रकार का रहेज। एक अगलो ब्रेक ने एक पिछलो ब्रेक तुम जब अगलो ब्रेक लगाओच। तो एकदम गाड़ी जटको से रुकेज पर जब तुम पिछलो ब्रेक लगाओच तो गाड़ी धीरे तो आराम से रुकी जाएज की पर गाड़ी अच्छी तेट चलूरी होई तुम अगलो मारी दियो। तो भाई कही चे तुमारी गाड़ी उडिज जावगा एकस्ट्रेट दू जाएगा तुमारो।